Nkundi itreta labda na vandu andu labda tutramle, kwetre ngependa iteta kuhusu ishauri vana kuhusu maisha hapo mbeleni ili vana valya vasheishi pia, vakolye vetre akili shandu twe tulefundishwa na vasasi vamotru.